أحب شهر لي أحبه هو شهر ديسمبر، الجو بارد، منوسط البرودة، ويريح الأعصاب، وتصير فيه المناسبات والأعياد، أحب الأجواء الشتوية مرة، وأجواء الأحتفال اللي بتصير في الشتا